Isa-tao da indroy, indroy isa-tao iaho mandeha amign'ny dentista, da isaky mandeha amignany iah da amign'ny lera raiky fehizay laniko rehefa iaho io amignany.